الولايات المتحدة الأميركية معروفة بالتنوع لكبير ديال الأطعمة ديالهم، والميركانيين كياكلو بزاف ديال الماكلة الزنقة. حيت هاد الماكلة كتكون دغية كاتصايب وفنفس الوقت <hesitation> ساهلة، وغالبًا كتكون بنينة، ولكين كتكون عاوزة بالزيت ، وعامرة بالحجات لكتغلض، هدشي لكخليهم كعانيو من إرتفاع السمنة